Dorayuwanuwun hambadiman fariciki ji atsigituwun inna jifunuwan mitsigama lapiya inna ti ditsamo vurkaki alimsu mivurka wulinima milufalim wulimi nimachonakim limsu gyarwasubai limdata kula innami jiconakimatanayama, mine amsu ashioyi tin lokaci bamiye lufalim tochonakim lim jatayama to rayuwanu bamun edika dadi jinaka atsi gituwun lapiya in jufunu lapiya inna turuwan lapiya inna wuliminima midata teigama, midatadikaya dadi rayuwunama aduniya hakanunde nakim hankaliwan dipiyusi mundi dojindadi nuwun sabodatakotsigi malapiye watika, <hesitation> rayuwa tansa lapiyewaatikani to fasawanciyan hankali amma tamma <hesitation> lapiyewatu kwanci yan hankalimoyi amma kowihammata damewa nu manatadikadadi dorayuwa sabida atsigita mamidatatsigama, inna wulimi inna zyahunima inna wuliminima to mi yatatsigama lapiya rayuwanu wun dadi mummatadikaoya widamuwau darayuwa nunu sabida atsigi malapiyewati miyatatsigama tapiya inna juhunuwun inna wuliminiwan innaturuwun midatamakau to jindadi naravuwanama jika. Hankaliwan dipiyusi mumma witabargaza do rayuwau sabilitatsigi malapiye watita, to kowataluwanka ditsigisi lapiya inna batide wutai innati innagyama tsigitafu innajifu nafu innagyannowasi inna abokaneniwasi, natsigana lapiya fima gyannotsigitafu natsiganalapiya wuliminina nahada ammalim ditsigalim lapiya, to hin samara kwanciyan hakali todale fadikaya rayuwaba piyati do ra yuwanafu hintan satamakalapiyaka hinadima rayuwabapiyati imam himtammaata lapiya rayuwa balapi yewati moyu kumanimuyata maka lapiya migodesu yinsi rayuwana bapiyati yadima godiya. Totatsama sa a ayinsi mibuzayadi wanka wuliminima yinsitazai yadda emiye makautaze dimaka gan wanida didimma <hesitation> tuvannilim lapiya ditsigalim lapiya, tomiyaluwanka rayuwaba piatikajika dorayuwanuwun mummata maramatsalau tinshiku miyatatsigima lapiyewati, to dadinarayu wakajika azzamumawankana nesata zara salkai to azafusami zuwai adiganada manakarya karyau to ne satazara salkai tomiyadi kayau tima libau timatakiyau digate nay au, da gwulau to falibewanai dama mibamai deyamma innafi mibama ezau mibama mibi bauta yinsi nama midika yau rayuwa nama.